ஜப்பானிய கலாச்சாரம் என்பது சமூக நல்லிணக்கம் மற்றும் கடின உழைப்புக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கும் மதிப்புகளின் தொகுப்பாகும். 10 ஆம் நூற்றாண்டு வரை, ஜப்பானிய கலாச்சாரம் சீன கலாச்சாரத்தைப் போலவே இருந்தது, ஆனால் ஹெய்யன் காலத்தில் சாமுராய்களின் எழுச்சி மற்றும் எடோ காலத்தில் தனிமைப்படுத்தப்பட்டது சமூகத்தின் விதிகளை மாற்றியது.